ذات مرة في أثناء إحدى العواطف جرفت سفينة غامضة إلى الشاطئ، كانت مغطاة بالأصداف، والطحالب، سكان القرية تجمعوا حولها، وأكتشفوا إنها مليانة صناديق قديمة، وقوارير زجاجية، تحوي خرائط ورسائل بلغات غريبة، لكن الأغرب كان صوت خافت يطلع من السفينة، كإنه ينادي أحد وقرروا يتجمعوا تجاهه ويدخلون ويكتشفون سرها.